هتصل بخدمه العملي وهشوف المشكله لو كانت من عندهم هنتكلم ونشوف المشكله فين ونحاول نحلها سوا-لو كانت المشكله من عندي انا-واقتها هشوف المكشله جايه منين واحاول ان انا اصلحها